Xanak jwa'n ta mbesxa mbes rexa tija kultura re jwa'na mod nzynumen xomod ngolel numen re jwa'na xe nak jwa'n ta ngol mas bre bre poley a xanak tenoxtitlan xanak re re tehuakan re jwa'na mbay re jwa'na mbre re men ngox mbre remen mbrenumen mbre numen re men ze wiz ngol izyore pues xenak xa ya zye xa ya mas non re yal nabana non re xa jwa'n ndaxa dyux lo izyo ze ndoxkua jwa'n ndaza ndaxa dyux lo izyo ze nde nabxa jwa'n jwa'xa nda thi mber ndaxa thi ngida ndaxa re jwa'na mbay xe nka re- re yez tan yez mdan jwa'n loo laba na re yez ba na nzo na toxtirey re yez mdana leyez mdan jwa'n loo laba jwa'na nar toztir jwa'n nzo nun nzonuy mbay na re jwa'na nzonuy nzoyre jwa'n mblas re jwa'n poley nkenuy palad nde namen re ganmen palad nzyn re xa nzyn ganmen mbay na nkenuy re re jwa'n nawue nabes mbrez xa re xa goz poley ganza asta nzo bixmen re- re na nchenta choja re remen jwa'n mas jwa'n pola tiempa jwa'na xomod mdoxkua re yo ngoxa xomod mdoxkuaxa re yo ke ngoxa xomod mdoxkuaxa miska xa chanlxa re romen xa mchalxa re asta re wiza re- re wiz ta nxo tubnanba renak jwa'na ndyo- ndyokexa ndyoxa gabana nanay men rena nchubmen re wiz nchubmen cho re wiz nzo mdan nzo baz wiz ya buen Mbayna xenak re men xenak yez nare yana nzo- nzo jwa'n yit na nzomen xtyl na nzomen yit, men xtyla nambita yodo ndamen nde ze rolye xinmen ze or ndetan men thi xny xinmen or ndeli leymen yala ndeli leymen jwa'n bina yodo ndeyana mbayna ze le xa xtyla ndaxa ro mzyana lo- lo robena ndaxa ba ndeli ndeli buenxa bedxa ba nde tozyn lyaxa xinxa ze or katar mbay na tyz nzo cho- cho thi jwa'n ndenuxa tyx gabna kozenxa yaxa kozenxa re luz ta' nxa kozenxa jwa'n nchaxa pues ba ndaxa nayana tyz nzo chokuan re xa na ndaxa re wiz nzo ze wiz nzo ze xenak na xab nzo re re men yinta par xana ze ro ze gon ze jwa'n mas ntak par xa nayana dib len ze ya nkete re men ndaxa ro bena mbay na asta men- men xtilrena ndamen- ndamen ro ben tyz chokuan mbeske lomen nmbes key lomen mbes key lo xin men mbeskey lo re- re cho re chon mbyen bixa mbes ke re jwa'n thi jwa'n lo mzyana pues ba ndan na nerla- nerla thi loxa nlibe thi loxa yintana lo xa extila ley men extilmen kuanmen thi- thi xa extila za ba jwi' len chokuan lud yaltin men teyia kuan brezke kuan ngok Konza ntelaz men tyz mda- mda re xa gox ro lo men mbezxa na chemod mbli xud goana chemod mbli xud goalna chemod mbli exnagua nzaa pues talazmen re jwa'n naze nemen palad keyna, pues jwa'nata nde timem lud ze xa ni na ye jw'n joyad xe jwa'n ngoli leya zena mbenta wiz reya benta yan- yan gabney lo mzyana zera ndamen lo mzyan wiz- wiz ze mzin wiz ndamen pueszera ndekab mena lo- lo mzyan naze ndamen ndenumen tyz nyexana naya na jwa' thi ber na lud len xenak jwa'n ndyakmen jwa' mber ber luda na jwa' re jwa'n nazi plopa re jwa'n nyabxa jwa'xa yei jwe'xa yei jw'mne zer bixa jwe'men zer mazey mbay re jwa'na ndenu men nayana mbayna xe nak re wiz jwa'nta nchubmen re xaba xe nak nara par nare men men yodoba men men xtyla gabmen men ba na xab dios mtak par men re xab lo diosa iz gabna mbla lo dis naze re len wiz ya kualkier thi wiz ya ndamen ndamen- ndamen lo yodo mbay tyz le gabmen na komen thi ley lo ganmne komen tyz kuan mbres ke mbres re xa gox neo re xa goxa popa re jwa'n mblixa popa re jwa'n mbres xa popa mbioxa izyo blozxa yudza mblozxa exnaxa plopa mbly nuxa izyo mtux mtuxa jwa'n mtuxa mbinxa lo laxa. Re jwa'na mbes kelomen men yen men- men re orbixa nayana mbay naze lo re jwa'na re jwa'na ndeke ndemen xis na pero na tyz nom men re jwa'na nimen kuan mbres ke lo men, mbay jwa'naga ndekabmen lud loney nayana mbay xe nak re re men yita nu gaxa nkenuxa thi mod asta palad xa a gabna gal thi beda wiz ta galbeda mbes iz rop xe yit pues rop taxa thiob na kenap xa mbed xaya tax xab mbed xa ya tax per tyata na ndyen thi yer na tya ndoyo ndoyo jwa'n nit jwa'n nxex zab mbeda dyen thi yer nazeb tyata yo nit na prob men gota dyenthi yer na tya ze yo- yo nit- nit jwa'n ndaxa yaxa ndaxa por tyz mda iz bixtila iz mbli zynxa thi bixtya tyata zyoba mbay tyz gabmen thib men men got men yit na le men bi men xtyl mbay men ya na biked na niedey xomod bikemen ke keza thi ya thi ya thi ya ntou loza ze mbay ntouxa ntoux kuaxa thi ya bli ya- ya ndyo ro- ro- ro lon nax nax prob men tana naze na yied mod kexa tyz lexa ryd ndabxa thi xab mbed mbed meya koz thi koz tienxa naze rid ndabxa lo ta xa mbay na nkengta mod tyenxa thib zita yen nken men gota zita taz zita nkenu men gota zita bas nkenu men gota mbay na tyz gabna na nyed mod goza nayied mod tiena tan nayon po ta ndobxa na nyed mod gamen mbed na nyed mod gamen xab mbed. Re nak jwa'na mbes ke ye wiz pa ta par lo mbed luda par lo mbed meya tya mbezkey tya mbesxana na nde re yiz ndere yeza nde re jwa'n ndyak prob mbed ze ye wiz, mbayna tyz gabna na yana par lo thi mbed jwa'nta thi xa yinta kued xana na ze lya tyobxa thi cho wiz len polopa tyob xa naze <hesitation> ngoxob- ngoxob mzin ze pues zyasa thi mbuan- mbuan thi buan yinta na yezan thi buan zi buan yintana thi buan ba naze mbuan ya ze nde li buenor ro ben mbay naze mney ndyamen lizmen zera kemen thi god kemen thi nazera tayal keten taya jwa'men thi palad jwa'men jwa'men zita plad zita palad ndaxmen lar tya taxmen lar n a mbay na nu re jwa'na nadan tanta nada na par xtyl na nadana par men yit nuga re men xtylrea nadana tyz men na ndota nlinu mena na ndota por naya na mbes re men nayana na ryote mod mod yinta por lipa mas nadan mod yint per na ndyak na na la nadan chan xa nak mdo roba jwa'n- jwa'n yodoba la nadan jwa're rob neda mbeskey per naya ndere mbyen bixa na ngen kuan nona ngen kuan asta na yie cho re wiza asta na nie a ndoja ndoxkua ro yo anta cho ty zin tyob temen kualkier thi wiz konkeze mdob tey mbay na xenak remen blaz re men re nchomen wiz nchomen cho ty wiz na tyob te thi zynmen thi wiz zina na tyob ted zyn wiz nzo kedo kued men naze lya thiwiz buen kued men naze liay. Lyalen cho thi wiz buen par lo- lo lo wizta nchub mena ze wiz ya ze tob temen kemen irzynmen wiz ya thiob temen yal tedmen wiz ya tyobtemen en cho ty wiz za ryor nayana re jwa'na jwa'n ta nzonumen yez men reya mbay na ye mod <hesitation> chele luxmena nak naya ndebe re jwa'na re- re mble re men ya na na nontrey tyz na lodmena lo- lo re orbix ndebe lo re or xin xotmen re xin men taga ndor ye wizna na- na teta ora na non ta ora anta le men goxre mblux ye wiz re mneyza mblux men xan men blux men yatinmen re jwan nzinumen re jwa'n re mod nxak men re mod mblo re xud golmen ex na golmen lo men per re jwa'na na ndablod laz lud re men gox lomena lud lo re xinmen ze tayal ryanur lozor ye wiz na ndyakor chokuana ner po broy pa prob re jwa'n ndob nur neo po bro jwa'na jwa'n ndyakor ngot zinor lo izyore re jwana jwa'n ta mdej lud jwa'n ta nakina naya.